Ny fomba fiasanà tamis anh de atao agnavanana raha, de izy io anh ndraindraika vita aminà plastika i zorony anh, ndraikindraka koa vita aminà vy, de misy tombatombaka <hesitation> mameno ananjy anh akeo ampovoaniny. _x000D_ De raha ohatra hoe ana- <hesitation> ataonao amboniny akeo zany ohatra zao zany hoe koba de zaigny farany madinika am'koba io de dila ambany akagny fa zaigny maventy ah tavela akeo amboniny.